پرتګال هغه هیواد دی چې فوټبال یې د فرهنګ او ژوند یوه برخه ده. کریستیانو رونالدو د هغوی مشهور فوتبالیست دی. همدارنګه پرتګال ګڼې تاریخي ودانۍ لکه تاریخي کلاګانې، کلیساګانې، لرغوني کورونه لري. همدارنګه پرتګال د کچالیو، زیتونو او انګور په زراعت باندې مشهور هیواد دی.